Piensu ena nevera i me vien ala cabeça el gaspachu frescu que tengu endrentu i que tengu ganas de bebel. La nevera es el aparatu más emportanti dela cozina. Una nevera es un aparatu inseñáu pa mantenel los alimentus frescus i a una temperatura aparenti. De quántas malotías mos á quitau el fríu i lo que mos aguanta la comía prepará, qu'ain cosas qu'están mejol el día siguienti, a que sí?